كنت هحب ان انا اكون سمكة الحوت لأن هي سمكة قوية جدا وحجمها كبير وطويلة واعرف ان هي تقدر تاكل اي أسماك في البحر و- و نقط القوة فيها رأسها وديلها بتهاجم بيهم الاسماك اللي بتضايقها وكمان بتقدر تاكل اي حاجة في البحر فا انا هحب اكون بالقوة دي.